अगर मेरू फास्टफूड रेस्टोरेंट हूदू त मैने वैमा बर्गर बिचण छौ बंद बिचण छो। पीजा बिचण छौ सॉफट ड्रिंक बिचण छो जनकी कोल्ड-ड्रिंक जनकि स्मूदी वहगेया। अलग अलग प्रकार सेक हवगेन।